Albatta, restoranda ovqatlanishni afzal ko'raman. Nega desangiz <hesitation> agar uyda ovqat pishiraman desangiz birinchidan vaqt ko'p ketadi, ikkinchidan yeb bo'lgandan keyin idishlarni yuvish kerak bo'ladi. Shularga erinchoqligim sababli restoranda ovqatlanishni yaxshi ko'raman. Xoxlagan narsangizni muhayyo qilishadi va ovqatlanib bo'lib uyingizga ketsangiz bo'ladi.